Kahruq tegeväq külh talvõunnõ. <hesitation> Taa om tuujaos, et nä saasiq energiät kokko hoitaq. Et talvõl egäsugust süüki löüdäq om pall'o keerulidsõmb nii et nä lihtsält sööväq hindäl sügüse kõtu täüs ja lätväq makasõq, puhkasõq talvõl.